Ia, koa fa handeha handeha lavitry, fômba fan̈ankalôzan̈a vôla izy io baka misy devizy arakaraka tan̈y omboan̈a zen̈y vôla mandeha an̈y. Izy koa bòka aty edy tsy maintsy ovoan̈a amin'ny vôlan-drô an̈y zen̈y vôla. Ia, karà zen̈y.